Kɨ yǝ tɨ yǝ fɨ yo ko wɔɔ, yekefi kɨtakǝ pʊŋpwakǝ We yǝ fɨ yɨŋ wɛ lǒ nyuŋkpǝ eci we yǝ fɨ yɨŋ wɨlǝ wɛ lǒ nyuŋkpǝ wɨ kaamǝ tɨrɛ pɨle yee mɨŋ ciciwǝ kɨtǝ oturu ǝlǝ anyɩŋ pɨle yee pɨ la nɛŋ. wɨ lǝ mɨŋ <hesitation> tɨrɛŋ kanyɩŋ wɨlǝ pɨla mʊrʊ pɨŋ tɛrɨ wɨ tuwe oturu yǝ fɨ ya ya wɛ lǒ nyuŋkpǝ wɨ tuwe kɨtɨŋkǝ wɔɔ wɨ ponu baŋpa wɨ ponu kɨto wǝ pɨle yeewɨ pɨlo koŋlǝ kɩnɩŋ lǝ ya mɨ wɛ lǒ nyuŋkpǝ wʊ wɨ ponu wɨ teri sɩkɩriayǝ sɩkira yǝ fɨ yɨŋ wɛ lǒ onyuŋkpǝ saŋ wɨ kaamɨ jicipirɨrɛŋ kanyɩŋ pɨ ya tɔra tɛɛkǝ wǝ ya tɔ wǝ wɨ la pa naanɨ wɔɔ yɨŋ sǝ wʊ yɨ pǝ nyarʊ ya pa ya yɨŋ wo. wɨ wɨla cɛkɛlɛ <hesitation> tuwɛnyuŋkpǝ sa rɨ kɨtɨ kɨsa yayofuu rɨ pɨle yee ro oŋuŋkǝ pɨlǝpǝ. Tuwɛɛnyuŋkpɨ sa wɔɔ wɨlo ɖo nyiriŋnyi ŋ lǝmɨwʊ dudurǝ mɨŋ ǝ lǝǝ lǝmɨ wɔɔ ǝnɨŋ wɨnɨŋ ǝnɨŋ lǒ nyuŋkpǝ wɨ nɨŋ kɔ lö nuŋkpǝ wɨ mɨŋ nyi nɨ mɨ nyo ko wɨkukpǝ wɔɔ wǝ a la wuru nyuŋkpǝ wɔɔ wɨ la cɛkɛlɛ mɨ otuturu pwe pɨ lǝǝmɨ wɨ tuwɛnyuŋkpɨ sa dɔŋkǝ wɨlo ɖo lǒ kpɨlo yamɨ yǝ lǝmɨ wɨ tuwɛnyuŋkpɨ sa wǝǝǝ mɨŋ yǝ fɨ ǝfɨcamɨkǝ wɔɔ enyipǝ kpǝŋ pɨ lǝǝ lǝmɨwʊ kɨto pɨŋ nɨŋ tɛnɩ pɨ ru rɨ wɨkukpǝ deve mɨŋ pɨ la wɛɛlɩ we enyipǝ pɨ lóo nuŋ pɨlo nyuŋkpǝ la jwɩɩrǝ wɔɔ pɨ lɨŋ taa pɨ fuu wɨ tusa rɨkɨsa wɔɔ yepe ci kǝ tusa wɨ lée yee <hesitation> acʊma wɨŋ koonu lǝ̌ dɔŋkǝ wɨlo ɖo lǒ kpɨlo yǝ lǝmɨ wʊ. ǝfɨcamɨ ǝǝ mɨ na tɛŋ wʊ wɨlo ɖo lǒ kpɨlo yǝ lǝǝmɨ wʊ Dudurǝ tusa ya wɨ lée yee ya wɨla cɛkɛlɛ lǒ nyuŋkpǝ lǎ tui mɨŋ ǝ lǝǝ ǝ lǝ fɨ lǝ <hesitation> sikɩra rɛ o loko wukukpǝ wɔɔ wɨ lɨŋ poŋ apɔrʊ wʊ mɨŋkɨsa wɨ nɨŋ camkpɛ Mɨŋ nǝ mɨ lǝtɨŋbǝ nyekekpi parɛkɨsaŋpɨlǝ nyaka ahɩ gukpǝ rɨ mɨŋkɨsa wɔɔ wɨlɨŋ poŋ a mɨ zaŋ lä sɩkɩria rɨ fiwe kanyɩŋ a laa zaŋ wɨ tusa ŋnǝ ŋna tɛŋ tuwɛnyuŋkpɨsa Miɨ ǝlǝkǝfɨ sɩkɩria sɔŋ ala zaŋ wɔɔ pɨlɨŋ mɨ tɛŋ ŋkɨniŋ wɔɔ fǝŋ wǝ yǝ no ru wǝ na naa zaŋ wɨ tuwɛnyuŋkpɨ sa wɨlo ɖo ya mɨ zaŋ tuwɛnyuŋkpɨ sa. maŋ ala zaŋ wʊ alalɛ wǝ ǝlǝfɨ lä sɩkɩria alatɛ wɔɔ wɨlo poŋ ayɩrɩ pɨŋ mɨ kǝlǝ baŋpa pɨŋtɛŋ ŋkiniŋ nyisa wɔɔ ri rɨ nyirɛ noh pu na wɛ wǝ na nɩɨŋ taa wɨcɩrɩkpǝ nɨŋ taa nö nyuŋkpǝ wɨ cɩ mǝyǝǝnɨ pɨla kafʊlǝ baŋpa pɨ teeri ye na zaŋ sɩkɩra sɔŋ nɨŋ zaŋ wɨ tʊwɛnyuŋkpɨsa pɨ ciwu wɨ ponu wɨ koonu nyuŋkpǝ le ceeceekpǝ kɨto wǝ pɨ le yeewɨ la yamɨ zaŋ wʊ fǝǝrɨ enisa mɨko we wɨlo ɖo lǒ kpɨlo ya lǝǝmɨ yo otuwɛɛnuŋkpɨsa kɨlǝ ya nya fɛ yo lǝ̌ <hesitation> tu kǝ ya wɛɛlɩ we kɨ wɨ nya fɛ wɨŋ ru sɩsɩɛrɩ wʊ wɨ lóo kuŋ keo wala wɛɛkpɨ anyɩŋ lö nyuŋkpǝ wɨ lǝ lǝ fayiŋ anyafɛ atɛŋ turuŋtu ǝ lǝ pɨ atɛŋ wǝ wɨlo ɖo yǝ lǝmɩyɩ kǝ lǒ nyuŋkpǝ wɨlǝ lǝ sɩsɩɛrɩ.